अगर तुम्हारू कुछ काम छ जै का टैक्नोलाॅजी बटिन होलु तन त ठीक छ कि तुम तै पैसा भी कमाणू होलु ठीक छ लेकिन जु जन लोग छ लग्यां डिजिटल वल्र्ड मा सु गलत छ और तै थैं थोडा जन कम करी तैं अपनी निजि जिन्दगी का ध्यान दिन्यू चेंदु।